हाँ, और आप भी हमार बहुत अच्छा दोस्त रहल जायचे। और लंबा समय से हम आपसे मिलल नाईचे, लेकिन आपका याद <hesitation> हमरा हमेसे आवल रहलची। हम परियास भी करल रहल चे, कि आपसे मिले आज सके चे, लेकिन काम के व्यस्तता और समय के पाबंदी के कारण हम रोगा से ना मिल पावली चे। लेकिन सवभाग यही चे, कि आज आपसे मुलकात हो जालचे।